<hesitation> Basilic lizard, emo, jesus lizard, miso trung in iswa laikin tapodit heang juk. <hesitation> Heang laikin tehi duet duitjunga tlantei dinan lo lar eem eem a. Heang laikin tehian kepa lai tratak mei. An lo nea <hesitation> tsak takin hemi kepa lai pang trangka hean duitjunga, an tlantei tatuid ani. <hesitation> Adang lea tsuan <hesitation> maimom tsikat. <hesitation> Tepo hean duitjunga hean an lo tlantei tea. An ni erohi tsu <hesitation> an ma ni rizong hi atam leem loa. <hesitation> Tsu me biala ma an mul. <hesitation> Hi duet dihutei lo. Hi an lo neepok. Ah, heang tehi pang trangka hean duitjunga hean an lo tlantei pak <hesitation> tsui bok. An ni. <hesitation>